Abril pa mí es un mes de presenti porque es el mes en que án teníu nacencia los dos nietus míus, i ala mi edá, pos los nietus sonin lo más grandi, no ai ná qu'unu no haga por ellus. Carl se llama el más grandi i Jon el más chicu porque la mi ija anda con Christian, el mi giernu. Assinque'l mes d'abril se mos passa volau más que celebrandu los días de nacencia delos críus.